Pos.. añidil alimentus variaus en el régimi delos chiquinus dela casa puei hazel-si en siguiendu angunus passinus. Una horma es que se vengan a hazel los mandaus i aviin el condumiu con nogu. Essu va a acrecel el su enterés por preval alimentus nuevus. Tamién ayúa el presental los agredientis de horma divertía, un ponel, en cortandu la verdura con hormas originalis o mestural coloris en el pratu. Otra idea: es si vas entrandu alimentus nuevus a pingochás, junta los sus favoritus,,se van a sentil más a gustu. Amás, si no les hinchonamus de más, va a sel más faci que no aigan polvoreus i que s'escuserein dela su cuenta.